To ayidi awaɗa penti haa dow mahol aranndewol kam atefan kuusaaji be ɓoggi ahaɓɓa ɓoggi man haa ɓanndu kuusaaji man a haɓɓa haa ɓanndu bangooru man nden awara a ɓila penti ma haa dow ɓoggol.